Na u kish të martonisha, te matrimoni jim kish ishën gjith miqet timë, kish ish bukur të ngrënë, sopratutu mishë, <hesitation> e shumë verë, shumë verë e kuqe e kish ishë muzika jazz, muzika soul me na band live çë i bijë.